Naata'avi ja ñuundo i'io ñuu yute ñuun nu ka'ando tniu'u davi naata'avi jo naadaakua'atna'ando na ndaa ndaakui'ini tna'ando ku tniu'undo kuenda vaajdi'ixi xi mudu nduuka niixuundaatniu'undo nixu kuutniu'uni najku kui'ini ku ñerrundo te io ndaavi ku'undo tniuu nan dii mudu jo ndaatniu'undo xi ndaakui'inindo ko akuju ja kadando tena nata'avi jaandakui'initna'ando tevaj kunaa ku tniu'undo.